شوف أنا أجولك أكثر مشروب أحبه هي الجهوة العربية هذي أكثر مشهور أحبه مشروب أحبه، أول شي تحظيرها طبعًا سهل جدًا أول شي تحظر تحمص حبوب الجهوة بعدين تطحنها مرة ناعم وبعدين تغليها في جدر مع شوية هيل وشوية موية و طبعًا تجدمها ساخنة في فنجان صغير.